كيف حالك يا رجل؟ شو أخبارك؟ شوف عندي سيارة روعة تيجي على قدك، جديدة ما شاء الله، إقتصادية في البنزين، وقوتها تخليك مطمن في الطريق، غير هي فيها كل الكماليات، تكييف ممتاز، شاشة لمس، وكراسي مريحة بكل، ونزيدك حتى سعرها.